أكثر شيء رومانسي شفته كان لما شفت شاب يقدم لخطيبته خاتم الخطوبة بطريقة مميزة. كان مجهز لها مفاجأة في مكانهم المفضل على البحر، وحاط شموع وورود على شكل قلب. لما وصلت، ركع على ركبته وقدم لها خات-الخاتم، وكانت لحظة مليانة مشاعر وحب. هالموقف خلاني أحس بعمق الحب والرومانسية اللي بينهم.